<hesitation> أنا أفظل النوم في وقت متأخر والاستيقاظ في وقت متأخر، <hesitation> إن هذا هو الشي إللي أنا أسويه أنا أنام في وقت متأخر والاستيقاظ في وقت متأخر، <hesitation> طبعا النوم مبكر طبعا راح يكون مفيد أكثر للجسم والعقل وكل شي كما <hesitation> يعني زي ما قالت الابحاث وكذا والعلماء، لكن إللي يسويه الواحد إنه ينام متأخر و <hesitation> يصحى متأخر.